Le karazagna saosy heky malôha edy e le saosy atao amy kabaka regny hoe atao atao amin'ny vilany ake menaka e, de kôfa mafana titehiny tongolo ndraiky tômaty ndraiky sakaitany avakeo tongolo gasy atao ôka de izy avike karokaroana igny amizay afangaro kabaka de mahazo saosy matsiro.